पूर्वी अफ्रीका के एक हिस्सा, केन्या के नाम ले जाने वाला क्षेत्र म निचला पुरापाषाण काल के शुरुआत ले ही मानव निवास देखे गे हावय। पश्चिम अफ्रीकी फैलाव केंद्र ले बंटू विस्तार पहिली सहस्राब्दी ईस्वी तक ए क्षेत्र म पहुंच गे। केन्या एक बहु-जातीय राज्य हावय, जेकर सीमा अफ्रीका के बंटू, नीलो-सहारा अउ एफ्रो-एशियाई जातीय-भाषाई क्षेत्र के चौराहे म आधुनिक राज्य के संग हावय।